Floì́núlebi dɔm ɖàa nɔ ówó únàlèe àni maa <hesitation> bé sià kása i na mùà mò ku búa ɔm fíaa ígbɔ ké ú na zã ɔlilɛ ani ŋòoni úni ka ɖìi ùwá màa ké mì fíɔlɛ gbàa nàkanaka. ɛnɛ́lɔ sía àámi ɛnɛ ìnibí nùlã ká bù nyo óɖò lèe. Káèè ùlã ná mì fíɔ́lɛ ani unibíì. ùnibí le nyòom ɛnɛ́mí ɛnɛ́ɛ̀ kàá bàní <noise> inye úni nyo, inye úni nyo ùnáa dàákpke wa, yà ɔlilɛ ú nàa ză aɖu ù no nù ɔnɔ ani ŋòoni kà nɔà ni ú tà kɛ̀ so ɔfɛ lèe kɔ bú ba fà nià ù náa fi ɔku màa ɔm sià ɖɛ́ɛ́ ŋú à màáa sò ɔfɛ́ lèe wa. Sú úni ká nyo kɛ ɔlilɛmõli eɖe kàké úni nàa bu àŋàzò, u na nyàmà iku kɔ ŋò ù náa tu ánìku nyàmà ìgbàgbágbà úni kini ɖí màa ɔm fíà sònìà ìnya ŋòlí ùnibí ká ɖì bulánì àlɔ <hesitation> bule i ná zà mù mò màa ké nàáa zi azã ɔlilɛ lí ani màa ɔm ɖàa kpalí ni ɔkpɛ̀ ìnyáŋòlí nì ùnibí ùní ɖí íɖò lèe ãni. Únà lèe ani maa ílebí fɔmízi atɔ zòò màɖu kini ɖi màa ɔm fia sònìà bùwá lɔ ɔ́ɖì. Nìlɔ ɖíni ògòzè mi ɖí, ì tà ŋàgo ùnà lèe sú ìnàá mì fía blù ìniwò màawu. <hesitation>

ani bùwá ìɖine ɛnɛ́ maa únà lèe àni fɔmízi ɔku màa ówó bèé ke ɔfɛ́ tututu ù nyo aɖu u no nyo nyo nyo ù gàkéa nàámi, kása à nàámi hiià yìileyìilèe ɔm bɔ̃kpɛ̀ ká mòomi ka wa nɔ mò ni bu zá tiɖoà áɖi kɔ bu hià blɛ̀ɛ kɔ bu záà tɔ túà bu bàni sa gbidi gbidi gbidi, ígbɔ úniɖàá, mù wɛ̀ màaɖu kàyi ù yili ɔtɔ de èsèse tèya ù wá wɔ nyowɛ éwu ìkpɛbi, Ɔ̀̀kpɛ̀. Íɖigbo zì̃iówò, kàɖi ówò so ɔfɛ́ ɖàa wa úni na wa kàɖi u ne fè, ú na ti wo ɖòɖòówò blɛ́ɛ́ ówó so ɔkle ɖàa ú na ti wo ɖòɖòówò únà zá hlaàówò ɖɛ́ɛ́ ŋu úni ówó bàá wùlì yè ìnɛ̀ ɖì ú nà za plaà izìówò li, a plaà izíówò lí yá ù nà kɔ ɔfɔ̀ówo ɖialɔ eli lɔ ké kàɖi ùyè ɖòó kɔà úni ú na kɛ̀ fèfi ɔku màa ú ne fi kása ŋè ìku ún ú nà záya wɛ̀ɖɛ́ɛ́nŋú fo do ìgbè màa ké ɔ nyréwu ikúnyà kɔà. Eli lɔ ke kaɖi ù ɖini ù yè ɖòó koà i ná kɔ ikúnyè a ówó bá kɔ ikúnyè à, ù ná ze ú náa ɖò ówóɖi so ɔfɛ́ɛ̀. ún ɖí iku màa nyo à áɖi súù ìí mu ni ùú mì fíaɔlɛ gbàa náka ɖòɖò ani ŋòonì glɔ̀ɛ, ù fíɔ́lɛ gbàa ì nàá bonéɔwɛ núùlánì ɖíàlɔ iku máa ɔm fíà sònìà ɔkpɛ̀ ɛ́ɖi ɖiàlɔ̀ɔ iku màa ɔmi fía sò nìà úna le àni màa lɔèé yi ni fɔmízi áni ká ɖíàlɔ. Ani ìnyaŋòlí ɛnɛ́ maa, ù fíɔ́lɛɛ ù fíɔ́lɛ ani kɔ bu nɔ ni ùŋoni. Kàyi ù ɖini màa ziówò àlɔ maa. ìnyáŋòlí na nɔ̀fɛ̀ ìnyáŋòlí na nɔ̀fɛ̀ màa igbɔ úna nù òwò sú ù tà ŋɔ̀fɛ̀ kàɖi à tu iku lɔ si aɖu ù nà nányi zàa ya iku lɔ ú nã zá ya iku lɔ ɖɛ́ɛ nú fò dò ìgbè màa ké ɔ wɛ ná ka nyréwu ikle kɔà kása únáa kɛ̀. Ani ówó nàa ni ìyìzà úni blù ákiã kása úni fà tu <laughs> afí ĩlɔ̃ ɖìigbo máa úni ówo nelenyo ɖòã ɖi <hesitation> ówó fó po à úni úni gagla bìsákà ɔ̀gbɔ̀ mãaɖu úni ká nyi ani ŋòoni uni nyo ówo ani ŋòoni kà agagla ɖãa kpalí à te ù wa sɔ sɔ̀ nì ɛ̀, tè ù wá sɔ sɔ̀ nìɛ̀. Úni ɖí ìnyáŋòli ãni ú nà lè maa ílebí ká ɖí màa ɔm finɛ̀ gàké ówo be si kini sù iná finɛà.